عادة بحب احتفل بعيد ميلادي مع عيلتي صحابي واجواء بسيطة يعني مش نعمل حفلة كبيرة مثلا او نعزم ناس كتيرة، لأ يعني اصحابي المقربين بس مني وعيلتي ونجيب كيكة صغيرة كده ونحط فيها شمعة عيد ميلاد وخلصنا يعني الموضوع مش كبير.